Karazana raha magniry an- <hesitation> an-dakoronay a: <hesitation> misy enina akeo, de misy a zavôka, zavôka zao misy raika, de manga koa zô raika, de misy flera roy a maniry de ake koa misy agnana roy de misy voangy a raika de paza raika.